Naniƒuu ta ka awuɔɣlɔɛ bua, mawuɔɣlɛa meya ivifu, ma eyɔ ivjfu madivifue ɖu nava, ivifuɛ kadzo kɔbuɛ, meboɔna kayi, eboɔka kayi kekebua metsuku ɛluɛ. Ke magbugbɔdzo ɛfuani keke ba kuu ɔkaduyɛ. Edzoma kekebua mɛ a eweleɛtu kayi kekebuakomɛ a ɛ ayuiɣɛ metsuku aɣili maʒɛvi uwlu, madzroyɛ mu yaniɣla yeɖzi uwlue la mɛɛ aʒɛvi umiani nu uwlu uwluelu. Buamuonee ɔnabuɛyɛ la ɛba kutue meseladu. Kumuu aƒoyɔwɛ mafoyɔwɛ mafoyɔwɛ nɔɣlɔɛ la; wutua mu nanifuɛ ta, awunanifuɛ taa, awuna nanayɛ ɔɣl ɔɣlɔɔ nu ɔnanayɛ am. e ɔvlɔaɛku koa. Ɔbem ɔbafiɔsi keke ba ɔbadɛ ivieoowu mayɔ iɣɛ mɔykɔ nivu mewi, alo ɔbakutu nui manui la ailie ni ɔvlɔ ɔvlɔ ɔvlɔ bata niɣeli koa; duele kayi nu kɔŋdzi kɔɖatsi ne dzi ɔvlɔaɛkumɛ, afɔnaka ubui. Mewi kekeʋ bua komɛ mayaakotosue tsukuɔɔ kpidetsu. Bua, bua mɔnabuɛ kebewi la, yakutu nui ƒaa; anui nu akpidetsi anui bi ɛkuedigbo ni lɛ ewi bi ɛkuedigbo ni lɛ. Awu awilɛ ɔtata eba kutuyɔ ivifutsue nava neyeboɔkaka yooωi a yɔɔωa nivu la yaduivu, mɔɔkadu nivuli mɔkɛka ɔkalivu mayuɩɣɛ mɔɔ kplɔɛ. Yabene keleamɛ kakaaa mu ɔkabata kayu nɛtubha mabayɔ ɩɣɛ meɣloe. Eɣloe kekeba maʒeviɛmɛkuɛ ɛmɛkuaɛkuni. Ɔkuɛ bakabuɛ kebedzi neilia naʒuvi ma; maʒɛvi umi nu ɛkuani dzakplo li komɛ ayafa ayɔ metsukuiɣaani; Etsukuiɣaanj keke bua, a awuna ƒuɛ ke bi ɔtabu fonwwi laɛ ɔ ɔbakutu nedzi I, maɣufa ɔnakutu nakutu netsi ɔvlɔ aɛ ku. Wuakutuwi loo wuanui; kuwanhu bapɛ kimokpidetsi. Awulafuɛ biamɛbu, ubiawufuɛ ufone keleamɛ lɛa unanetsi ɔvlɔku. Bua ɔlɔdini abakutu ʒunuu amedzjam. Utaa awufuɛta unanedɩiamɛ, ufɔnanui alo wewii, suta amawu awunani kekem fone keleamɛ, awunevleni kekem fone keleamɛ. Enekeleamɛ ubui e eyebui yakutu bedʒi bua komɛ avɔnaka taŋsiɔ koa meekeɖzi ɔʋlɔku kakaafɔ naka taŋsiɔ sutele nu kuneɖzi. Wakuthewi alo wanui bapɛti kubeɖzi. Taa keekele amɛ abɛba ɛdiɛ kiyeɖzɩi ɔvlɔ su.